Unam sèh ámí ñnioñó késé ánam utòm akònòjò áde ákpá, èjied. ñtak ámi mmbògò k'èjied áse ánam utòm ákònòjò áde k'èjied ísi mónóké mkpó ugwèmè, èjied ásèka udiá akònòjò ídègè mmèmmèm áf'íkud èjied ugwèmè ñte ágwó átikè. Ákud èjied akònòjò and sé áfo ákud ányè akònòjò adè, ákpèsin ányè íkañ ke ayèn, áwibá áye ñte ugwèmè, íwimónó ábá mkpó, àwidà dè. Ánam unam ñwen ñukò ñioñó áde ékpu. Ékpu áwi nám utòm akònòjò ke nták ádegé ámadé ugwemé áfò nábá bot ámádé akònòjò ámáduk ásuk ána, áyekòb ke áfud ñde ujòm ibága ába, ídágá áde kè áye áwigwó ítíke mkpó sèkènim kpèrè áma nim mkpó áliok ínim, áye d'íben. Mkpó ñwen ánuñgó áde áboñ. Áboñ ánam utom akònòjò ke nták ádegè ámádé ugwemè áfo'uwogu utie ñde ked, án'ásaña àye ikáráke utá, ákpewí ifófóró urusóró árámónó agwòd bot ámáde akònòjò áde ámáduk asuk áná, áfr'imó ñtie áyadòbò, áye gwótiké, mmó égwóñó efuñó akònòjò áde énam ñtimè. Unam ítá áde ke ámi ñeke ñdióñó késé énam ñtimè ákònòjò.